Minggu limang koila ko simukurlah kumis wo jenggot ka merungu labo mo pila ni tua wene sukuren nelila kaa taremu ndei mo wangun paloola ko palon te lebe mo tae tuah jadi medomi sesukuren nyaku wo itu cukuren ku